पपेर्च्लिप् हन ब, मज ये बे ए बुस्तु अहै, जिबिल जन्ग् मेल पपेर्पेर् एकेलोगे स्तब् नन्गु जहेब, एथेक् नन्गु जहेब, मन जे पपेर्च्लिप् को ब है। पपेर्च्लिप् अहै, मने इदि नेरै नहि, मेन्चे विरे थहि, थर्, तिक से? भे थर् अहै, बे अहै, मेने तेन्सिओन् मेन्चे च्रेअते कलम रे फ्रिच्तिओन् न ने बुस्तु न, मेने मेन्चे जगे अपुइफिन्द कह है, जिबिल जन्ग् पपेर्बुर्ज बुर्ज सिकिन, बे, मबनि विरे नि सिन्ग हो, मन बे, मने कओ बोगओ न बे, एत सनन् थहि अर बे। जे विरे नि जे एलस्तिचित्य् सैन, बे फोर्चे लगन ननि है, बे, पपेर् नि जे एक्तम् खुनने जग दुन्ग न, बिखोइ एथे भि अर, तिक से? मने पपेर्च्लिप् अबु, मुत् बिरे बिले कलदन् दुन्ग। थहि, जे बे, पपेर्च्लिप् नि, मेन्चे अहैति जन्ग् शर्प् बुस्तु थहि अर बे, ने प्रेस्सुरे अप्प्ल्य् कलम। अम्रे, बिकोजि सन्गिन नन, सिन्ग तिन्ग्ब, मने, इस ग है कलम नन्ब, एथेबिन थहि नन। दुन्ग ब, एरिन गिजन, ग बोगओ कलम थहि।